stjórnmál í Bretlandi leika á reiðiskjálfi eftir að Boris Johnson ákvað í gær að framlengja þinghlé fram í miðjan október leiðtogi Íhaldsflokksins í Skotlandi sagði af sér í morgun sérfræðingur í segir mál Evrópusambandsins gegn Belgíu alls óskylt umræðu um lagningu sæstrengs til Íslands síðari degi umræðu um þriðja orkupakkann er að ljúka á Alþingi á annað hundrað byggðir frumbyggja í Amazon hafa eyðilagst eða eru í hættu vegna skógareldanna sem þar geisa stjórnvöld í Brasilíu hafa bannað að ryðja skóg með eldi í tvo mánuði lítið hefur þokast í kjaraviðræðum Sambands sveitarfélaga og Starfsgreinasambandsins formaður Eflingar segir forkastanlegt að sveitarfélögin neiti aðildarfélögunum um eingreiðslu bandarískir háskólanemar vinna nú að ýmsum tillögum um bílastæðamál fjölda bílaleigubíla þjónustu við ferðamenn betri almenningssamgöngur í Reykjavík og aukna kosningaþátttöku ungs fólks gott kvöld það leikur allt á reiðiskjálfi í breskum stjórnmálum eftir að Boris Johnson forsætisráðherra ákvað í gær að framlengja þingfrestun fram í miðjan október breska þingið kemur saman

eftir sumarleyfi í næstu viku leiðtogi Verkamannaflokksins fullyrti í dag að þá gæfist tími til að koma í gegn lagafrumvarpi til að koma í veg fyrir

samningslausa útgöngu Breta úr Evrópusambandinu í lok október íhaldsflokkurinn flokkur Johnsons varð hins vegar fyrir nokkru áfalli í morgun þegar

vinsæll leiðtogi flokksins í Skotlandi sagði af sér vissulega hún er reyndar ekki að hætta á þingi flokksins í Skotlandi og það skiptir máli því hún leiddi kosningabaráttu

tvö þúsund og sextán þar sem þeim farnaðist mjög vel

í kosningunum til breska þingsins

sem þingmönnum Íhaldsflokksins í Skotlandi fjölgaði úr einum í þrettán hún fékk miklar þakkir fyrir svo miklar

talað um hana sem mögulegan kom fram þar jú Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands

fyrir þessu málþingi og bauð nokkrum

til að ræða svona í víðu samhengi um útgöngu Breta og hvað hún þýðir

ég spurði hann hvort það væri einhver möguleiki á

að e s b myndi breyta

fyrirkomulagsins á Norður Írlandi

eftir að Bretar ganga út þessarar sem á að tryggja opin landamæri takist ekki að semja um framtíðarfyrirkomulag

þetta er auðvitað helsti ásteytingarsteinninn í deilu Breta og e s b er auðvitað helsti ásteytingarsteinninn í deilu Breta og e s b

hafa líka verið að velta fyrir sér hvernig Johnson leggur upp næstu vikur

áhugavert svar við þessari spurningu í dag

það er væntanlega verið að plotta næstu skref í öllum þingflokksherbergjum í

og víðar í Lundúnum þingið kemur saman á þriðjudaginn í nokkra daga að minnsta kosti og þá kemur í ljós hvort það er

stjórnvöld í Brasilíu hafa lagt bann við því að ryðja skóg með eldi í Amazon vegna skógareldanna sem þar

á annað hundruð byggðir frumbyggja í hafa eyðilagst eða eru í hættu vegna eldanna forseti Brasilíu skrifaði í dag undir tilskipun um bannið en það gildir í sextíu daga hann hefur ítrekað verið gagnrýndur fyrir að vernda ekki skóginn í gærkvöldi hittust sex fyrrverandi umhverfisráðherrar Brasilíu og kröfðust þess að gripið yrði til frekari aðgerða til að stemma stigu við

fyrir að ala á hatri í garð umhverfisverndarsinna áttatíu og þrjú þúsund skógareldar hafa kviknað í Amazon það sem af er ári en það eru sjötíu og sjö prósentum fleiri en í fyrra um hundrað og fimmtíu byggðir

frumbyggja hafa eyðilagst eða eru í hættu vegna eldanna umræðan um þriðja orkupakkann hélt áfram á Alþingi að það væri ekkert sem kallaði á þessa geðshræringu eins og hún

efnisleg áhrif orkupakkans væru árið tvö þúsund og fjórtán sendi Evrópusambandið Belgum formlega tilkynningu um að innleiðingu Belga á tilteknum atriðum í þriðja orkupakkanum væri ekki formlega lokið þar sem Belgar

brugðust ekki við gaf Evrópusambandið út rökstutt álit árið tvö þúsund og sextán á grundvelli þess höfðaði Evrópusambandið samningsbrotamál í júlí málið snýst um að

í Belgíu

hafi ekki verið veitt heimild til að taka bindandi ákvarðanir sem snúa að raforku og

heldur geti það einungis lagt til við stjórnvöld að taka slíkar ákvarðanir Evrópusambandið segir að eigi að setja skilmála um samtengingu flutningskerfa og að eigendur flutningskerfa hafi ekki full yfirráð yfir þeim og geti því ekki tryggt jafnan aðgang veitustofnana að kerfunum Miðflokkurinn hefur í málflutningi sínum gegn þriðja orkupakkanum haldið því fram að málaferli

séu staðfesting

á því að Íslendingar eigi ekki að innleiða þriðja orkupakkann mál sem mér finnst reyndar bara kveða upp úr um niðurstöðu í þessu tilkynning frá Evrópusambandinu sjálfu um að það sé að fara í málaferli við Belgíu og þeir rekja hvers vegna það er það er vegna þess að

ætli ekki að gefa eftir vald yfir raforkumálum hjá sér og ætli sjálf eða stjórnvöld þar að hafa eitthvað um það að segja hvort það verði tenging milli Belgíu og annarra landa sérfræðingur í segir þessa fullyrðingu ranga Belgía er þegar tengt fjölmörgum öðrum löndum sem að því liggja þar á meðal með sæstreng yfir til Bretlands þannig að það er ekki hægt að bera þetta saman og þetta snýst um skilyrði fyrir aðgangi en ekki

Hilmar segir að þriðji orkupakkinn eins og hann er lagður fyrir Alþingi valdi því að það verði erfiðara að leggja

til Íslands en nú er og að auki muni þurfa samþykki Alþingis til að leggja megi sæstreng já Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir iðnaðarráðherra fór einmitt

hún sagði að hlustað hefði verið

á áhyggjur fólks og ákveðið að leggja til viðbót við málið sérstakt ákvæði um að sæstrengur verði

ekki lagður nema með sérstöku samþykki Alþingis orkumálastjóri Evrópusambandsins hefur staðfest þann skilning okkar að lagning sæstrengs sé sjálfstæð ákvörðun Íslendinga EFTA löndin í e e s hafa gefið út sameiginlega yfirlýsingu því til áréttingar og norska þingið lýsti þessu sömuleiðis yfir þegar orkupakkinn

var samþykktur minnst þrír eru látnir og níu hundruð þúsund hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna flóða í suðurhluta Japans undanfarna tvo sólarhringa hefur verið tvöfalt meiri úrkoma á

eyju en vanalega á einum mánuði þá er búist við áframhaldandi rigningu næstu daga í borgunum Saga Fukuoka og Nagasaki hafa ár flætt yfir bakka sína skriður fallið og samgöngur eru í lamasessi þá festust tæplega tvö hundruð manns inni á sjúkrahúsi í Saga japanski herinn hefur notað gúmmíbáta til að koma fólki til bjargar verði ekkert að gert er hætta á að stór aurskriða geti fallið á byggð í sunnanverðum Seyðisfirði til greina kemur að setja upp varnir sem

að draga vatn úr þykkum jarðvegslögum ofan við bæinn á Seyðisfirði stendur byggðin undir og í Neðri botnum yfir byggðinni sunnanverðri eru þykk jarðlög sem óttast er að gætu farið af stað Veðurstofan kynnti í dag nýtt hættumat þar sem svokallað c hættusvæði var meðal annars stækkað nú eru sautján hús í efstu götunum

fljótlega eftir að fyrra hættumatið var gert fóru starfsmenn Veðurstofunnar að

jarðsöguna langt aftur í tímann og þá kom í ljós að stórar skriður hafa fallið yfir svæði þar sem byggðin undir stendur

í sjó og

ofan í Fjarðará og það er tilefni þessa endurmats sem nú er verið að kynna en er ástæða til að óttast að það geti fallið aftur svo stórar skriður það er nægjanlegt efni þarna uppi í stórar skriður og það er ekki hægt að útiloka það þótt að hættan sé vissulega ekki talin vera mikil á árlegum grunni Seyðisfjarðarkaupstaður er skyldugur til að kaupa eða verja íbúðarhús á c hættusvæði greiðir nær allan kostnað það er erfitt að hemja skriður af þessari stærð ef þær á annað borð fara af stað en menn eru að vonast til þess að það sé hægt að draga víðar hafa menn reynslu af því að að bæta stöðugleika í svona lausum jarðlögum með slíkum aðgerðum það er verið að kanna það núna nánar í sambandi við frumathugun á vörnum fyrir bæinn viðræður Starfsgreinasambandsins og Sambands sveitarfélaga hafa staðið alla vikuna hjá ríkissáttasemjara mjög lítið hefur þokast og hefur stóra samninganefnd aðildarfélaga s g s

kölluð til fundar á mánudag forsvarsmenn Starfsgreinasambandsins segja vonbrigði að sveitarfélögin vilji að kæru um lífeyrisauka verði vísað frá í Félagsdómi en hann er helsti hnútur viðræðnanna í gær neituðu sveitarfélögin að greiða félögum í Eflingu og Starfsgreinasambandinu eingreiðslu sem ríkið Reykjavíkurborg og fleiri greiddu starfsfólki um síðustu mánaðamót formaður

Eflingar segir þetta forkastanlegt sérstaklega í ljósi umræðna um ofurlaun bæjarstjóra og annars sveitarstjórnarfólks bættar almenningssamgöngur bílaleigubílar og bílastæðavandi í miðborg Reykjavíkur kosningaþátttaka ungs fólks og fleira er meðal verkefna sem bandarískir háskólanemar vinna nú að í samvinnu við íslensk fyrirtæki

og stofnanir

skammt frá Boston hefur í nærri hálfa öld staðið að verkefnum víða um heim þar sem þriðja árs nemar eru beðnir um að taka að sér verkefni með nokkurt vægi er snúa að umhverfismálum vísindum eða samfélagsmálum þannig að þeir þjálfist í að vinna við raunverulegar aðstæður skólinn er nú með verkefni í gangi á fimmtíu og fimm stöðum það voru kennarar við skólann sem voru hér á ferðalagi sem lögðu til að farið yrði

í verkefni hér sem myndu henta nemendum sem væru að skoða smærri samfélög og loftslagsbreytingar og önnur knýjandi umhverfismál tuttugu og þrír námsmenn eru í hópnum og verða þau hér í tvo mánuði þeim er skipt í fjögurra manna hópa og vinna að sex aðskildum verkefnum

eru af ýmsum toga sem dæmi má nefna að umbótum í almenningssamgöngum verkefnin eru unnin í samráði við fyrirtæki og stofnanir hér og með stuðningi þeirra tvo verkefni tengjast söfnum og menningu og eitt verkefni lýtur að hvernig auka megi kosningaþátttöku

ungs fólks en starfið er algjörlega ópólitískt nemendurnir vinna í sjálfboðavinnu og sinna mikilli rannsóknarvinnu sem annars væri kannski ekki farið í og nálgun þeirra oft önnur en heimamanna

og afmælisbarnið Eva Bryndís Ágústsdóttir afhenti Barnaspítala Hringsins í dag rúmlega tvær komma þrjár milljónir króna á

sautjánda afmælisdaginn sinn Eva lagði af stað í júní og gekk um fimmtán hundruð kílómetra hringinn í kringum landið á fjörutíu og þremur dögum henni var fagnað af margmenni þegar hún kom heim í Hafnarfjörð þann þrítugasta og fyrsta júlí Eva lætur vel af sér eftir gönguna æðisleg töfrandi þetta var svakalegt að geta gert þetta skemmtilegt að sjálfsögðu smá erfitt líka en ég

bara jákvæð í þetta og kom jákvæð úr þessu hvernig er að vera komin aftur heim í raunveruleikann frábært skólinn byrjaður allt byrjað upp á nýtt þetta var

ég er ekkert orðin önnur manneskja en

virkilega lært frá þessu og

fannst það ótrúlega skemmtilegt veiðidögum verður fjölgað á komandi rjúpnaveiðitímabili umhverfisstofnun Náttúrufræðistofnun fuglavernd og Skotvís hafa komist að samkomulagi um að fjölga

lagt er til að veiði verði heimil alla daga í nóvember nema miðvikudaga og fimmtudaga þannig á að koma til móts við veiðimenn sem

tök á því að veiða um helgar áfram er hvatt til hóflegrar

veiði og bannað að selja rjúpu rjúpu stærsti

við strendur Danmerkur var nýlega tekinn í notkun fjörutíu og níu vindmyllur eiga að framleiða sautján hundruð gígavattstundir á ári rafmagn fyrir fjögur hundruð tuttugu og fimm þúsund heimili það var talsverð eftirvænting meðal nemenda í skólanum í

þegar kom að því að opna

áttu nefnilega að ýta á takkann til að ræsa með engum öðrum en Friðriki krónprins

er kenndur við Horns rifið úti fyrir

þarna verða til sautján hundruð gígavattstundir á ári framleiðir um það bil einn þriðja af því

það er takmark Dana

að minnka útblástur gróðurhúsaloftegunda um sjötíu prósent fyrir árið tvö þúsund og þrjátíu aðeins hluti af raforkunni

verður notaður í Danmörku restin verður seld annars staðar í Evrópu restin verður seld annars staðar í Evrópu það verður norðanátt á morgun strekkingur norðvestan til og dálítil rigning eða súld en annars hægari vindur skýjað og

sjá hvað á góma

íþróttum kvöldsins hjá Einar Erni Jónssyni knattspyrnusamband Evrópu verðlaunaði bestu leikmenn Evrópu í dag og dró við sama tækifæri í riðlakeppni meistaradeildarinnar í Frakklandi var leikur stöðvaður vegna stjórnmál í Bretlandi leika á reiðiskjálfi eftir að Boris Johnson ákvað í gær að framlengja þinghlé fram í miðjan október leiðtogi Íhaldsflokksins í Skotlandi sagði af sér í morgun sérfræðingur í segir mál Evrópusambandsins gegn Belgíu alls óskylt umræðu um lagningu sæstrengs til Íslands síðari degi umræðu um þriðja orkupakkann er að ljúka á Alþingi á annað hundrað byggðir frumbyggja í Amazon hafa eyðilagst eða eru í hættu vegna skógareldanna sem þar geisa stjórnvöld í Brasilíu hafa bannað að ryðja skóg með eldi í tvo mánuði lítið hefur þokast í kjaraviðræðum Sambands sveitarfélaga og Starfsgreinasambandsins formaður Eflingar segir forkastanlegt að sveitarfélögin neiti

aðildarfélögunum um eingreiðslu bandarískir háskólanemar vinna nú að ýmsum tillögum um bílastæðamál fjölda bílaleigubíla þjónustu við ferðamenn betri almenningssamgöngur í Reykjavík og aukna kosningaþátttöku ungs fólks Sigríður Hagalín Björnsdóttir

klukkan tíu í

og Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir í útvarpinu nýjustu fréttir

á rúv punktur is veriði sæl